Nama augeku veaolea wa au wa anopara kapara lakavenia anoparana wa New Zealand ai para ao, augeku mahulia ai aveaolea agiana auna kwalana wa kapuai para ao ne inagulu ka para apia, ne ma geku moni ne numa ka para voia, ne wa numa para waia ne para alu ne au wanai ne para inagulu or rupu inagulu ra kara para rawalira ne para kalavo kalavo ne au para inagulu aonai wa, auna gila geria kolema pakunai ne au ilana wa kapuai aole kwalana au a ririwao hia geria kapu namara or hila geria vanuga aonai or wa kapuai au rekera wa para alu wa para inagulu geku numa maguli aunai para ririwara aura wa para kalaria wa na au ila wa vanuga wa aririwao eh avehwara ole wa vanugai kwalana gila geria culture pakurai geria custom maguli aonai eh. Vavine rakaveaira geve kalavevenira manuole rakaveaira geria inagulu rakaveaira ne auna wa ririwa para lakagia aunai para ve inagulu agia auna wa au wa ila para <noise> copyria wa geria maguli kolemaraaurai para ve kala ovo <noise> ovo wai ila para kala ovo <noise> ovo ria, geria kolema or geria karo geria inagulu rakaveaina aniani ge rawalina or rakaveaina moni eh veamaina rakaveaina warina e veaina kimukimura para rawalira aura or ilana raka ge rawali warana ila geria geria maguli kolemana aona makina para avuae para veaolea agia ne para kala ova <noise> ovo ria kwalana au aveaolea ole wanai para ao kwalana ila geria wa kolema pana riparia <noise> pakunai ne para waikule wai or para kewaikule au geku famili geria wa paravagiaria wa au e <noise> kapuai aririwa ole au pana veamai kwalana ila geria kolema <noise> pakunai ila geria maguli e veaina. Araa ge kalana ge varovarona geria arana aorana e veaine e raka ge rawalina or manuole ah rawaparai ge inagulna ne geria valaka oa geria rawalirawali ma geria familiria geria Ririwa aura kimukimu skul kavarai melo naura kia ge vakoava rana eh aukamu iwavagina wa ila gerial anopara kalavo kalavo na gerial karoai auna para ripa na au para alu aunai wa au para alu vanagi pere au wa kapuai para ao aunai au ila geria culture pana ripa pakunai au para alu veano a para veaukava makemake ila veaira rekea para vairia geku numai para alu agiria kwalana au ila na na ne au pegere varipaku, eia pono kala or neveaina ne para ve famili wa geku famili ka geku veaokava aonana para kala ne au para alu ne ilana au pegere gia auku au makina ila para gia auria eh au ana laka wa vanugai aunai au geku famili kea lua pene avagevora wa ila para varipa ria geria ririwa rakau aura para uga waikule ria or geku inagulu aorana wan kina kara para rawalira ila kia ma para kavaria naura or geria ririwa rakau rina kimukimu pege ririwa veai veaira maki kolemara ga giarava eh rekea ge aona ge veaniaina aonai ga giana wara geria kwarana aunai wa famili geria gelaka kwarana au kiaka ge kwara agiana ge wareware na or au maki no ila veaira waveaira para ulamagi or para maguli wa na au kamu iwavagina wa au para ao para ve alu kwalana ila geria kolema para apiria pakunai. Ne raopara rekea para kalaria fani para ve famili pakunai ne au geku famili kia maki na kapuai makina para ve ruga agiliria ne ilana wa kolema eh auna famili makina mapegere ma giagia ne pegere ripa wa oh ia e ririwa ole e kapuna pene veamai an